<hesitation> hewan yang au tau ma yaitu nia, nia ma pertama ma kalu he'e ale ami rikidu'i hea ma wasaladi, biasa kalu hihusa ma pusu panikani biasa yeusa ania ma, kalu ami dapat ya ma wasaladi ma, ma ma nakai i'ida ikeo mateke ma ma melawa luar biasa ma nia ma. ma pertama nia, yang kedua ma <hesitation> rere tama, <hesitation> putida sei ami husa pukalawanu lete latucina ma, <hesitation> reretama inau riami masida saleina, dia amilawa ami toti hidi pukalawa nutitu, riya melawa lae lae latucina lae, pea-pea stela ami sa ulang peduke ma ma iroti iserang ma'e, perkirakan ina-ina rima bisa inar usata, ha ma ma menyangkut laku ina rereta ma jaji ami lawa ria ami huni uta hilale ri, riya abu ma riya me patawala skarang amina bantun ma naapa tabisa amina bantu ma, pea milawa pea setela ma peduke. <hesitation> mi dapate <hesitation> awale baman manana ma ami lawa siu, inau riya ama siu ma ma rere tama, yang ke tiga ma, laku menyangkut laku <hesitation> didianu putida sai, au eu malawai awalelai didianu ikiau dima, ikiyau ma riya na pusing a'au, au wemalawa au anuki langsung iki aku dima ma, ikyau iki dima ma pea, langsung au loko, tau na sasa siu, tahese lawa siu, tasa apala siu, au loko riya riya riya perkirakan au loko ma, <hesitation> barang dua jam sase, baru au loko setelah au loko pea langsung au wela, au wela lai leihina, <hesitation> baru aku rupa e maepuna yaa, maepuna laku merana <hesitation> ude ina hatanama baru merunuwa, merunuwa pea baru mepuna nikom didianu niko iki yaum'e, ha setela ma pea au husa, au husa reo ta ina dikatana pekeduke, karna masi iki au masi orasa irene sala. Aweo saladu, <hesitation> aweo saladu riya lai awewe hatoru aula lea haturu, barang ma mate hete akau ma yang paling ina di katawa'ma yang paling, <hesitation> didia niko iki me, talou katang-katang e, ha au tana yaa, au tana ya pea au aai alete, auna awewe aiana a'aina putete ma riya niko laku didianu nikiau nikom e, ahirnya ita ita rene, <hesitation> yang paling au tau siduma laku <hesitation> rerubisa, reru bisa ma biasa ami eu wala wasaladi wale, sering ami dapat'e ma ama lalanu, kama lalanu ma, he'e ma houtu rilele ri, ma ma yang paling antau ma karna niko irina he'e, maita bagitu idata koi manata, au bisa ma kalu ami ari'iya alou-lou mateke ma paling ami tau sama sakali ee.